Në mars fillon me ndryshu gjithçka. Dimri largohet, vjen pranvera. Kur e menoj marsin, m'bjen men gjallnia n'qytet, n'parqe, n'rrugë e mandej edhe lulzimi i luleve. Ka ni energji t're që e mush ambijentin. Ajri osht ma i fresktë, po edhe ma i ngrohtë se pranvera e sjellë edhe diellin edhe ghithçka rreth nesh fillon me u ringjallë.